To npyi ishi ni ngbo oji je ko ya kelo, nyya minyo, nyya gbola, ishi shi shi ni, ishi shi shi ni kuma ngbo, ojije koya lo, nyya ngo okpa ya vu ya moza ni yifu ko okpa ni ya dami ogyogye kara ko olamu ni ngye ga ohobuni, nki ya, ya labo koza ni woza ko rore neneshi ni dun owene ni nyya minyo kwo kwa owishi ni nyya minyo ni la, nyya roza neneshi niki shumotu ni, nyya kyi kpiyen tu ni, byo ojoji ni nyya re? Nyya yuwa ba lona kishi dami ya re, wo ona kaha ka alago, nyya ya ba kyoho, kwona ki igwu neneshi ki kyoho dami yare saboda owi ishi ni nyya minyo ni.